يعني التعليم هو اهم حاجة في المجتمع لانو التعليم يخرج الن- للأجيال القارية و الفاهمة ويقدر تخرجلنا هاديك الاجيال تصنعلنا اختراعات جدد وتتقدم بلادنا ونولو كي البلدان المعاصرة والبلدان المتقدمة ونولو ملاح ويولي عندنا التكنولوجيا يولي عندنا كل شي اواه العلم هو الصح في اي مجتمع لازم نطور القدورات البشرية القدورات الدهنية تع اي مجتمع هاديك القدرات هي الي راح تلحق لديموقراطية وتلحق الاكتفاء الذاتي وتلحقنا شحال من حجات الزينين في هاد لحيات